أفضل أروح أشوف فيلم وحدي لأنه أحس إنه فيه متعه في مشاهدة الفيلم بطريقتي الخاصة ممكن أستمتع بالجو وأركز على القصة بدون أي إزعاج بينما تناول الغداء وحدي يكون شوي ممل وأحب أشارك اللحظة مع أحد وأتناقش معه عن الأكل